اعتقد انه صديقاتي بيوصفوني <hesitation> كشخص موثوق، وشخص لطيف، وشخص يحب دعم و مومعاونة الاخرين، آآ وربما يقولون ان انا بيقولوا عني شخص مرح، واحب اضحك، واتكلم او اتعامل معاهم بعفوية وبحب واعطي كل شخص قيمته.